شوف هي باش توجد فاليز ، حاج اللول ، الصوالح اللي تحطهم لتحتى تحط القش اللي ماغاديش تلبسه كي توصل ديراكتومون ، يعني هدا القش اللي حتى من بعد تلبسه سما هو اللي تبدي بيه ، عاود في الوسط عندك تحط صوالح اللي يتكسرو ، عندك ماعلاباليش طوندوز سيشوار ، اي حاج تخاف عليها تحطها في الوسط ، باش هاكا تكون محمي من لي دو كوطي ، عاود فوقها تحط القش اللي غادي تبدي بيه ، يعني غادي كي توصل قادر القش تبدله ولا مام كي تكون في الطريق تجي فخاطرك تبدل قشك ولا سما هداك هو اللول اللي تصيبه فوق في الفاليز ، سما توجور هداك يتحط في اللول